حاتكلم عن استهلاك الاسرة بالتقريب. الطماطم حوالي تلاته كيلو، البصل حوالي اتنين كيلو، البطاطس حوالي كيلو واحد، برتكان دستتين، لمون اتنين كيلو، تفاح دستة، موز اربعة كيلو، خس ربطتين.